Magnano a koa i Alimana aloha an agnaty isagne firegnena tena hoe mandroso izy raha ame firegnena Eropa agny f'izy zash, ndre da eo ndreo mandroso i gn'ino indro gnindreo zany da magnavakavak'indreo tena mbola tena misy e rasista be gn'amindreo agny fa izay manko zany, mety izay koa mampandroso andreo angambany.